Hya pathu, hya suɗai, hya makir, hya foɗu, hyan ntufu, hyan nkwa, murfay, nchisu, multhai, kuməe, kum kasu ntan, mur aka kum kabu suɗau